വിശ്വദ പ്രസിദ്ദ സിഹിഥിന്ദുലു, ഭ്ഹരതദ, മ്യ്സുര്പക്, ജിലേബി, ഗുലബ് ജമുന്, രസമലൈ, മലപുഅ, ഫ്രന്സദ സിഹിഥിന്ദുലു, മച്രോന്, ഛ്രിന് ഭുരേക്, പിനേ ദവേ। ഛ്ഹോചോല, ഇഥലിദ സിഹിഥിന്ദുലു, ഥിരമിസു, ഗില്ലേത്തോ, പന്നകോത, ഥര്കി ദേശദ സിഹിഥിന്ദുലു, ഭക്ലവ, തുര്കിശ് ദേലിഘ്ത്, ജപന് ദേശദ, മോഛി, ദോരയകി, ത്രേസ് ലേഛേസ് ഛകേ, ഛ്ഹിരോസോ।